"Magnino iha ro mbo magnontany ahy avao? Fa impiry aho miresaka aminao hoe zaho fa tsy te anao koa, mbô ino gny raha hagnontanianao tianao ho hay?"